اي بيقولون علي ان انا بنية طيبة خدومة ان غادة قلبها ابيض على طول موجودة يعني في الخدمة واممم اه وغادة بعد لسانها زين ايه سنعة سنعة وايد سنعة واممم ايه وتخدم الزملاء تتساعد اي شي اييه طيبة قلبها طيب مافي حقد مافي شر همم ايه في الخدمة واساعد ايه مااوقف عند اي احد الا يعني اجوف شنو يبغي وجذي واممم ادب واخلاق والله يوفقها يعني في حياتها العملية والعلمية ونتمنى لها كل خير